<hesitation> Karazana zava-magnegno sofina ndraika a: akeo korodom-bava, sodina a, sifflet a, trompetra, sasany misy aminanjy io misy tombaka de tagnantegna miregle ananjy no mamoaky feoagny.